जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान जानवर छन वू म डोल्फिन, चिम्पांजी, हाथी और केकता शामिल छण. जु डोल्फिन छन वो सामाजिक और संचार करना मा महिर होंदी. और जो चिमपांगी छन वो मुसीबत को हल निकलना माँ माहिर होंद. और जो हाथी छ व अपड़ी याददास्त ले जाने जान्दु.